انا بصراحه مبعرفش اتعلم سباحه اوي ومش شاطره فيها وحتي لو انا اتعلمتها وفي عاصفه وانا المطلوب مني أن انا أطوف كدا فوق سطح المايه واغطس ف انا هنسحب من الموضوع ده لان انا مش شاطره فيه لحد دلوقتي